<hesitation> jam berapo biaso nyo awak tidur <hesitation> kalau aku pribadi ni dak nentu kalau jam tiduk awak ni, kadang yo tiduk cepat cuman kebanyakan susah tidur nyo, biaso nyo jam <hesitation> biaso nyo tu kalau tiduk ni awak memang susah nak tiduk itu pun masih dak paham, kenapo apo sebab nyo gitu nah, entah kareno hp atau apo <hesitation> soal nyo sayo dari dulu sampai lah sekarang susah nian lah nak tiduk, kalau belum keluar matohari belum ado raso nyo ngantuk- ngantuk dimato wak ni, kadang kalau ado kuliah pagi yo mau dak mau awak dak- dak tiduk gitu nah, kalau pun tidur yo otomatis gak bangun gitu <noise> padahal kegiatan malam tu cuma apo yo, cuma buka- buka hp <hesitation> main game yo itu lah kegiatan tu, kadang jam satu jam duo masuk kamar kok dak ngantuk- ngantuk susah <hesitation> dak tau penyebebnyo sampai sekarang masih bingung nian sebenarnyo ni kareno apo gitu, mau perikso- perikso ke dokter jugo belum pernah, jadi yo macam tu lah <hesitation> kalau untuk jam berapo sebaik nyo tiduk tu yang sayo tau tu sebenaryo tu di anjur kan nyo jam sepuluh malam tu, maksimal nyo yo jam sebelas lah itu normal dan baik nnyo untuk orang tiduk yo supayo- supayo apo supayo agar badan kito ni, istirahat, agar mato jugo istirahat kito bangun tiduk pun badan kito ni segar, yo segar gitu raso nyo <hesitation> dan kebutuhan badan atau apo yo nominal jam itu tidur tu sebenar nyo delapan jam sehari cuman itu-itu semu dak berlaku samo awak, entah- entah kenapo.